Achame amengishie sapet nekararan kokaam amitwogik che kararon, kukaaiste tukun chekiam kaam cheyaach ku kumin, kukuul sigara, <hesitation> i- i- iay tukun chima ima tukun chima malchin porto, nepo aeng', achame ayae kila kokang'et, achame kokaa chul poroto, achame achul porto, kong'akale kachul porto ko kuyo kalapat, chesan mbira kidogo, aa kue ku imbar, achame amengis sapet neuone, nepo somok, achame akanyit piik che mii chekimengistosi tokol, eng' kokwet, achame akonyiti piik, che ki mii tukul, nepo angwan, achame akonyiti sheria chemito emet, sumokoi awe ko ya nam tukun chepo pich, achorse, anan ayai kiy nemanyalunot.